كان في تلك الايام ساحر يسمي ازاريس و كان معروف بمهاراته بدأ ازاريس في يوم من الايام ان يردد تعويذات سيئه فبدا في التعويذات مره تلو الاخره فسخط نفسه عن طريق الخطأ فتحول الي حشره صغيره لكنها اقوي حشرات العالم تقدر ان تواجه العالم بمخاوفها رغم صغرها.